चीनें मौसम अलि सब्बुन प्रकारण रोभे। योभी एक गहण मोटु देश चे, इरमा उत्तर मा चेती अन्सन सर्दीन <hesitation> सियालन लागे ने बरो पॉली पड़े। गर्मी मा चेकी ते अन्सन गर्मी अलि लागे। दोक्षिन मा चेकी मौसम गर्मालो सर रोभे, नोमी बोनी रोभे, पानी अलि बार बार पड़े करें। बुदाउने जसी की तिबतन, सीजियांग शोहर <hesitation> चेती जराख मा थंडो सर रोभे। खास करें जराख बुइड्या चेत्री हम, बुइड्या चेत्री रोहे की तेर मा जराख जाधा स्थंडो लागे। ने उगहौने चेकी, तो उगहौने चारू प्रकारण मौसम एक सात रोभे उगहौने। कोई कोई चेती समुद्री तुफान अले आई जाए। तेना वान लूकल भासाम टाइफुन कोबे।